fékk í kvöld lögbann á að lyf sem það framleiðir

í Bandaríkjunum Bandaríkjaforseti vill að NATO ríki tvöfaldi markmið framlög til varnarmála Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra leggur hins vegar áherslu á afvopnun staðan í kjaradeilu ljósmæðra og ríkisins er verri nú en

fyrir samningafund í dag segir formaður samninganefndar ríkisins ljósmæður telja að tilboð ríkisins hefði nýst fáum þjóðskrá hefur ekki yfirsýn yfir hversu margar jarðir hér á landi eru í eigu útlendinga nærri þriðjungur jarða er í eigu eignarhaldsfélaga það var sólstrandarstemning í Atlavík og á Hallormsstað í dag veðurblíðan á Austurlandi lokkar að ófáa aðsóknarmet var slegið í Atlavík í síðasta mánuði gott kvöld dómstóll í

féllst nú undir kvöld á lyfjafyrirtækisins

um að ekki mætti nota lyf frá fyrirtækinu við aftöku fanga lyfið er eitt af þremur sem til stóð að nota við að taka af lífi hann var dæmdur til dauða fyrir

telur að yfirvöld í hafi komist yfir lyfið með ólögmætum hætti

lyfjablandan sem til stóð að nota við aftökuna hefur aldrei verið prófuð áður hefur því verið frestað

vakið mikla athygli

annað sinn sem lyfjafyrirtæki

að lyf þeirra sé notað við aftöku í fyrra var

fór af stað með látum í dag Bandaríkjaforseti var harðorður í garð Þjóðverja og vill að NATO ríkin tvöfaldi framlög til varnarmála

formleg setningarathöfn leiðtogafundar Atlantshafsbandalagsins er um það bil að hefjast hér í höfuðstöðvum NATO í Brussel en Trump Bandaríkjaforseti tók daginn snemma og hélt áfram

gagnrýni sinni á önnur aðildarríki NATO og beindi spjótum sínum sérstaklega að Þýskalandi

leiðtogafundinum í dag yfirlýst markmið er að verja tveimur prósentum af þjóðartekjum til varnarmála fyrir árið tvö þúsund tuttugu og fjögur þá áttu Donald Trump og Jens Stoltenberg morgunverðarfund þar sem forsetinn beindi sjónum að Stoltenberg svaraði því til að NATO væri bandalag tuttugu og níu ríkja þar sem ekki væru allir alltaf sammála það væri raunin nú Angela Merkel kanslari Þýskalands brást við ummælum Trumps og sagðist glöð með að Þýskaland væri nú frjálst og sameinað ríki eftir að hafa upplifað tíma þar sem hluti landsins var raunverulega undir hernámi Sovétríkjanna en Trump er ekki sá eini sem hefur sett spurningamerki við

fyrirhuguð lagning

frá Rússlandi til Þýskalands hefur sætt gagnrýni úr ýmsum áttum andstæðingar

sem nefnist nord

tveggja segja hana stríða gegn orkustefnu Evrópusambandsins sem miði gegn því að Evrópuríkin verði háð einu fyrirtæki þegar kemur að eldsneyti hætta þykir á að með

geti rússneski orkurisinn Gazprom sem er í eigu rússneska ríkisins náð hreðjatökum á evrópska orkumarkaðnum

fyrrverandi kanslara Þýskalands verið gagnrýnd en hann er stjórnarformaður nord

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir leiðtogafundinn eins og óvissuferð hún leggur áherslu á afvopnun á afvopnun og friðsamlegar pólitískar lausnir

eftirvænting hér í höfuðstöðvum Atlantshafsbandalagsins í í morgun þegar leiðtogafundurinn var að hefjast um klukkan tíu sá fyrsti var Katrín Jakobsdóttir og hún segist hafa ákveðin skilaboð fram að færa hér á fundinum ég mun tala um öryggismálin í dálítið breiðu samhengi og benda á að öryggi er flókið hugtak í nútímanum við erum að horfa á ekki bara einhverjar hefðbundnar hernaðarógnir heldur loftslagsvá og ýmislegt fleira þannig að ég mun horfa á þetta út frá dálítið breiðu samhengi og leggja síðan áherslu á það sem við Íslendingar höfum alltaf lagt áherslu á friðsamlegar pólitískar lausnir eru alltaf fyrsti valkostur og það er þangað sem sem við eigum að stefna og ég mun líka ræða um afvopnunarmál sérstaklega þú ert leiðtogi flokks sem er andstæður veru Íslands í

ég mun að sjálfsögðu tala út frá ýmsum mikilvægum

sem ég tel að eigi fullt erindi hér á fund Atlantshafsbandalagsins og ég nefni sérstaklega afvopnunarmálin hér var auðvitað samþykkt ályktun tvö þúsund og tíu um að það bæri að stefna að afvopnun og ég ætla að rifja hana upp í minni ræðu sem nokkurs konar óvissuferð og það hafa verið orð að sönnu miðað við fréttirnar héðan frá Brussel í dag þessa fundar hefur verið beðið með mikilli eftirvæntingu

að fylgjast með og stemningin er öðruvísi en oft áður segja þeir sem sótt hafa þessa fundi í gegnum árin

öðruvísi en oft áður

ljósmæðra og ríkisins er verri nú en hún var fyrir fund þeirra hjá ríkissáttasemjara í dag segir formaður samninganefndar ríkisins ekki hefur verið boðað til nýs fundar í deilunni hópur fólks sýndi ljósmæðrum stuðning með því að safnast saman fyrir utan húsnæði ríkissáttasemjara áður en samningafundur

það er sárt að vita til þess að það sé verið að taka af heilbrigðiskerfinu og skólakerfinu og öllu samfélaginu til þess að veita skattaafslátt til

í heilbrigðisþjónustunni mæðravernd þjónustu við samninganefnd ríkisins lagði til breytingar á vinnufyrirkomulagi

stóð í tvo klukkutíma sumir samninganefndarmenn gerðu hlé á sumarfríi aðrir tóku þátt

í gegnum Skype það voru alla vega veruleg vonbrigði fyrir okkur að þær höfnuðu þeim tillögum sem við komum með þannig að staðan er orðin miklu erfiðari heldur en hún var fyrir fundinn og það var tekin sú sameiginlega ákvörðun á fundinum að það væri ekki ástæða til að boða til nýs fundar að svo stöddu við töldum okkur vera að koma

til móts við aðra af minnka vinnuálag

sem vinna vaktavinnu við vorum svo að setja fram aftur það tilboð sem við höfðum

varðandi launabreytingar þetta tilboð hefði mögulega gengið inni í einhverju öðru tilboði á fyrri stigum en við erum komin þetta langt við erum búin að fella fyrri samning og við munum aldrei taka einhvern samning sem er verri en samningurinn sem við felldum Guðlaug segir að tillaga að breyttu vinnufyrirkomulagi hefði nýst litlum hluta ljósmæðra og hefði þýtt að ljósmæður hefði misst stóran hluta vaktaálags þeir mátu sitt tilboð eða þetta tilboð sem þeir komu fram með núna upp á tólf prósent við höfum farið fram á milli sautján og átján prósent launahækkun eftir sex daga hefst

felst í því að þær vinna ekki yfirvinnu nærri þriðjungur allra jarða á Íslandi eru í eigu fyrirtækja ekki er hægt að fá upplýsingar um þjóðerni endanlegra eigenda fyrirtækjanna og því er ekki vitað hversu margar jarðir á Íslandi eru í eigu útlendinga jarðakaup útlendinga og nýting þeirra á jörðunum hefur verið til umræðu undanfarið nær ómögulegt er að fá heildarsýn yfir hversu margar jarðir á Íslandi eru í eigu útlendinga samkvæmt fasteignaskrá eru sjö þúsund sex hundruð og sjötíu skráðar jarðir á Íslandi minnst þrjú hundruð áttatíu og fjórar jarðir

eru að hluta eða öllu leyti í eigu fólks með lögheimili skráð erlendis samkvæmt upplýsingum frá Þjóðskrá tæplega tvö þúsund og fjögur hundruð jarðir eru í eigu fyrirtækja eða næstum þriðjungur allra jarða ef fjárfestingin er í gegnum fyrirtæki er nær ómögulegt að rekja hverjir endanlegir eigendur eru og því ekki loku fyrir það skotið að útlendingar utan

kaupi hér jarðir lögum samkvæmt mega þeir ekki kaupa jarðir á Íslandi án sérstaks leyfis frá dómsmálaráðherra á jörðum í Mýrdalshreppi kaup breska auðmannsins fjárfestingar fyrirtækis með óljóst eignarhald á jörðum í

og kaup sænska

Johns Haralds á jörðum við Ísafjarðardjúp voru í fréttum árin tvö þúsund og tólf

þrettán undirritaði Ögmundur Jónasson þáverandi innanríkisráðherra reglugerð sem gerði útlendingum innan e e s óheimilt að kaupa fasteignir hér á landi nema að hafa hér fasta búsetu eða stunda hér atvinnustarfsemi þegar Hanna Birna Kristjánsdóttir tók við innanríkisráðuneytinu var það eitt af hennar fyrstu verkum að fella þessa reglugerð úr gildi hanna Birna taldi reglugerðina ekki samræmast reglum e e s þá stóð til að gera heildarendurskoðun á fjárfestingum útlendinga hér á landi Sigríður Andersen dómsmálaráðherra segir að innan ráðuneytisins sé unnið í samræmi við niðurstöður nefndar sem gert var að skoða hvaða skilyrði skuli vera fyrir jarðakaupum útlendinga hún stefnir á að leggja fram frumvarp þess efnis á kjörtímabilinu ráðherrann telur ekki rétt að banna jarðakaup útlendinga

þú hefur sagt að þú viljir hefta kaup útlendinga á jörðum á Íslandi hvernig sérðu fyrir þér

að gera það það þarf að bregðast við með ólíkum hætti það eru

við ættum að horfa á löggjöf Norðmanna og Dana ég er á þeirri skoðun séu í eigu Íslendinga eða þeirra sem búa á Íslandi

getur gilt jafnt fyrir útlendinga

er erfitt að hafa eftirlit með þessu

undirbúningur stendur nú sem hæst fyrir sérstakan sem haldinn verður undir berum himni á Þingvöllum í næstu viku viðburðurinn er hluti af hundrað ára afmælishátíð fullveldis Íslands

það eru miklar framkvæmdir við Lögberg þessa dagana en hátíðarfundur Alþingis á Þingvöllum er einn af hápunktum afmælishátíðar fullveldisins þetta svona gerðist mjög hratt í morgun þegar flogið hér inn með allt sem við sjáum hér fyrir aftan okkur og þeir eru bara

byggja hér

fyrir

hádegi átjánda júlí forseti Íslands forseti Alþingis og fulltrúar allra flokka ávarpa fundargesti og forseti danska þjóðþingsins flytur ávarp fyrir hönd erlendra þingforseta og gesta tvö mál

á föstudag sýnt verður beint frá fundinum í sjónvarpi en Einar segir að umgjörðin verði öll hin glæsilegasta svo í rauninni bíður brekkan eftir gestum líka hátíðarfundurinn verður undir berum himni og þá er ekkert annað í stöðunni en að krossa fingur og reyna að semja við veðurguðina við erum svona get alveg viðurkennt það að eru allir að rýna veðurspár og mér sýnist nú vera að rofa til um miðbik næstu viku það var allavega í hádeginu hvað verður í kvöld það veit ég ekki ég held að ef að veðrið ætti að vera einhver hindrun fyrir okkur Íslendinga þá gerðist nú lítið á sumrin hér við bara gerum hlutina um tuttugu prósent afföll gætu orðið af laxi

sem féll í ána um helgina leiðsögumaður segir stöðuna erfiða þótt enn sé líf í ánni eitt stærsta

frá landnámi varð í Hítardal aðfaranótt laugardags skriðan breytti landslagi í dalnum og stíflaði

stíflunni að minnsta kosti að hluta

þetta hefur áhrif á laxastofninn í

en hún er ein besta laxveiðiá landins er náttúrulega mjög stór atburður við þetta þornar upp eða er úr leik allavega tíu kílómetra hrygningar og uppeldissvæði og ég er búinn að ramma þetta inn þannig að ég held að þetta séu um tuttugu prósent af framleiðslugetu á laxi á vatnasvæði Hítarár stangaveiðifélag Reykjavíkur hefur hvatt veiðimenn í ánni til þess að sleppa öllum fiski sem veiðist þetta er búið að vera

vera hark það er ekkert leyndarmál en það er fiskur í ánni og töluvert af honum hérna fyrir neðan hús það er hópur hérna núna hvað er hann búinn að fá marga fiska

búinn að landa sex fiskum og missa annað eins

hér rétt fyrir neðan skriðuna má glögglega sjá hversu mikil áhrif hún hefur haft á rennsli Hítarár

ekkert eftir af henni nema þessi drullupollur ef laxinn kemst ekki

stíflunni hvaða afleiðingar hefur það fyrir hann þá

uppeldissvæði úr leik ef það gerist og það er stórt svæði fyrir ofan skriðuna og inn að Hítarvatni sem þarf að vera inni í framleiðslu og það er að svo verði þetta er sorglegt en þarna er náttúran á Íslandi

að verkum og og lítið sem mannshöndin

getur gert í þessu við lifum bara í svona landi og þetta er alltaf möguleiki nánast hvar sem er á landinu

tuttugu ár eru í dag frá því Hvalfjarðargöng voru tekin í notkun allt starfsfólk Spalar missir vinnuna á næstu mánuðum þegar gjaldtöku verður hætt maður upplifir þetta sem mikið framfaraspor

getur kallað það það hjá þjóðinni tengir hana saman enn betur en áður gott skref í því að gera landið að einni byggð já það eru tuttugu ár í dag síðan göngin voru opnuð fyrir umferð stendur eitthvað til í tilefni dagsins ja

og á skrifstofunni fá fína tertu til að smakka á geturðu komið því í orð hverju göngin hafa breytt fyrir umferðina ja þetta gjörbreytti öllu hérna norðan Hvalfjarðar miklu betri tenging við höfuðborgarsvæðið og hefur skapað mikla uppbyggingu hérna á svæðinu árið tvö þúsund og átján er nokkuð merkilegt í sögu Hvalfjarðarganganna því það er ekki aðeins

sínu í ár heldur verður gjaldtöku í göngin hætt í haust já gjaldtöku lýkur væntanlega í september það er ekki búið að ákveða daginn þá tekur vegagerðin við göngunum og rekur þau fyrir ríkið þá er náttúrulega bara frítt í göngin hvaða þýðingu hefur það fyrir starfsfólk það hætta allir starfsmenn Spalar fólkið í

að sinna uppgjöri ýmsu og og verður í vinnu að minnsta kosti til áramóta og sumir aðeins lengur

á tjaldstæðinu í Atlavík á Héraði má hitta ófáa höfuðborgarbúa sem hafa flúið rigninguna og keyrt yfir landið þvert og endilangt þar var brakandi blíða í dag og margir fengu sér sundsprett í Lagarfljóti sumarið hefur verið einstaklega gott hér á Austurlandi og hérna á tjaldstæðinu í Atlavík og Höfðavík á Hallormsstað eru margir komnir langt að til að njóta sólarinnar og sumir eru að sjá sólina í fyrsta skipti í sumar það er blanka logn og sól og örugglega tuttugu stiga hiti ég hef ekki kíkt á hitamælinn

mjög heitt eitthvað sem við þekkjum ekki fyrir sunnan ekkert annað að gera en að koma sér í burtu og í sólina

ekki séð sólina síðan í fyrrasumar held ég

er mál til komið þetta er og hvað ætlarðu að gera í góða veðrinu spila fótbolta lita fara í fjallgöngu

ýmislegt við komum úr bænum á sunnudaginn keyrðum hingað austur til að finna sólina þá voru tíu dagar af rigningu í spánni heima og þá er um að gera að koma við erum búin að labba um og sprikla í læknum og og hafa

já vinnufélagi minn hafði samband við mig og það er bara flíspeysa og rigning í júní er besta aðsókn sem hefur verið í skóginum

sextán og upp í tuttugu og tvö þó að sólin hafi ekki skinið

skinið þessa daga þá hefðum við verið í mjög hárri tölu það er auðvitað mikið af gönguleiðum í skóginum og það er risastórt hótel og þar er aðstaða til að geta horft á boltann svoleiðis að maður þarf ekki að missa af boltanum þó að maður skelli sér í útilegu í skóginn Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur gerir ráð fyrir hægri

að mestu verði þurrt en skýjað á vestanverðu vestanverðu landinu en bjart austantil hiti tíu til átján stig hlýjast norðan og austanlands draumur Englendinga búinn já en hvar værum við í þessu veðri Bandaríkjaforseti vill að NATO ríki tvöfaldi markmið framlög til varnarmála Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra leggur hins vegar áherslu á afvopnun staðan í kjaradeilu ljósmæðra og ríkisins er verri nú en fyrir samningafund í dag segir formaður samninganefndar ríkisins ljósmæður telja að tilboð ríkisins hefði nýst fáum þjóðskrá hefur ekki yfirsýn yfir hversu margar jarðir hér á landi eru í eigu útlendinga

næstu fréttir okkar eru í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og að sjálfsögðu má alltaf finna nýjustu fréttir á vefnum okkar

nú er h m að ljúka svo á morgun og framvegis verða fréttir klukkan sjö verið þið sæl